Amiko manokana ilay paosy kely amin'ny jeans iny an, na izy an fasiana lakile, hoe lakile tokana izany dia atohrana tsy ho very na hanagoaka ny paosy, dia atao anatin'ilay paosy kely. Na fasiana vola madinika. Izany hoe tsy vola matevina fa <hesitation> vola madinika ka atahorana ho very aoanaty paosy ao hoe sanatria mamoaka avy amin'ny paosy tsika dia latsaka ilay izy any. Dia atao ao anatin'iny paosy kely iny izy an, amin'izay tery tsara ao.